Dah two close friend I geh. Dey orda one she <hesitation> in her forty and dey orda one she in her thirty.